Pani digha tiya <hesitation> pawatig mo la wa, lakunyo ma kere mengi digahn ni madani wotiwgr pinimar <hesitation> ma suroni dan mike wa ɗi wemikeriyi ɗeppiri paroi mamike ɗeppiroi paroi pani ɗigaito lai lappomiyi molo tae ilina ti wirpini ma ankeroi ko ti tan molo to wirpiɗii worteppireȝun pani ɗaghai paniti pani ɗigah ti kugali wahag tapa rani tatla kunyo ka layere ma layere ma wa lakunyo we kire mengi ɗighani to ma <hesitation> ma ɗani mike riwɔrpiri pini masurriȝzun maȝȝ. Pani ɗighai mi mike wiri mazai pari dighai lapominto mi mike mɔ-mɔ-mɔ mɔ mike wɔro pinimasurɔsun mɔ mike yoparo mɔ lopomini meno kuma <hesitation> ma iyayeri meno to malta ti illina ti wirpini ma <hesitation> ma ankero katitun mlloti wirpiɗi tep piresun pani ɗigha ri lakukira ɗighai <hesitation> mike mike pepinɔ ɗan matitawiraniki rei molotawirani tiya kummagha pɔk mɔk mɔlɔ arar ar kiwikinagh har mimiliwibo phaɗɗo mɔmɔ mɔmɔ lɔ penghara ɗan wattuh meddon paroi tima <hesitation> ma ankero ma phaɗo mɔlɔkra ɗighai to milan ɗighai tayi khanya tai khanggagi khanggag tayi <hesitation> khanggag ta ka-ka-ka ka peɗitayi khangyag har.

Ti-ti-ti kurinima mama ma ma ankyero phan-pan- pan sita bitau ɓarak kam phan sitau ɓarak pharo ɓuɗe ti phan <hesitation> ɗigha ka-khanggag tirya <hesitation> pha whag sai yo sitau ɗigha <hesitation> lapomini ka ankyero meno la-la-layɛrɛ ɓatin kɛrɛ pɛno sitau phan ɗighai ɗina mama wa lai ankulo toh lapɔmini ti kuɗiti ti kuɗiti ɗighai amma mo-mo-mo kirɛ batin mɔkora ai-ai-ai-ai yigi <hesitation> ghanam toh mɔlɔti ɗighni toh mo-mo ya-ya khanggag toh phanag mu phaɗo khanggag molo tɛ palta ɗirɔ wɔrpiini toh kai phani khanyag ti pimun wɛpikɛ.

Ni pammoh <hesitation> phani kɛnyai har momi wo-mo-mo woro phiɗi sitau ɓarak <hesitation> la <hesitation> siɓayɛrɛ kyankyɛgiishapti phiɗi momike worɔ bidi yayayi sitau ɓarak shiɓayɛrɛ kanghig shap ti ɓiɗi mo-mo mike miya wɔyigi sitau wo kuggnɔ w arar-ar-ar inlinagh ka nyoi toh kiyɛ lawɔȝɛwɔȝɛg.